टापु कहेसे उपमहाद्वीपीय जमिनको टुक्रा हए । जो पूर्ण रूपमे आसपिस पानीसे घिरो होतहए । जौन टापुमे नदिया वा ताल होतहएँ । बे टापुनसे इयोट वा आइट कहत हएँ । जौन टापु समन्दर वा महासागरके किनारेसे गजब दुर होतहएँ । बे छोटे टापुनसे होल्म कहत हएँ । खास करके समन्दरमे दुई प्रकारके टापु होतहएँ । एक महाद्वीपीय टापु और दुसरी समुद्री टापु । तमान देशमे कृत्रिम टापु आदमीसे बनेभए फिर हएँ । जा संसारमे प्राकृतिक और कृतिम टापु मिलाएके नौ लाखसे जाधा टापु हएँ । टापुके शान्तिको प्रतीकके रुपमे फिर मानत हएँ । सुनसान ठावँ आसपास सबघेन पानीसे घिरो प्राकृतिक सौन्दर्य और शान्तिको अनुभव मिलत हए । टापु समन्दरको पानीसे घिरो पृथ्वीको एक छोटो भाग होनेके नातेसे जा स्वतन्त्रताके सङ्गए अन्वेषण और साहसिकताको संकेत फिर करत हए ।